<hesitation> ko defte njoƴƴinirte, ko warata e hakkille neɗɗo fa defte njoƴƴinee dow muuɗun. <hesitation> nooneeji muuɗun kañun du ana heewi. Jon kaa darneteeɗe, lelneteeɗe. Nokkuuje amen minen kaalooɓe faranse, min mbiyata ɗun na <hesitation> bibbiloteek. Ayyo, ɗun yimɓe paamirta no yaawiri ka.